Tara poaj tagoan, elia mamangil ni kui gui kui, latu. Elia <hesitation> eiau a ka kajen kuru tagoan. Lia mangil ni labut u nouk, lia mangil ni beir i nouk, lia mangil ni lep e nouk a kanen, eiau a toukui jen te mangil kuru e goan tara toai tagoan. <hesitation> I kui tagoan, lam e ka si me nam a poos. Sosoat e nouk u poos, ngets e nouk a poos be te soat me gua pinapo, uum. Lia mamangil kuru e nouk a toukui ni latu, toukui ni kui. A tou hoat e mei bal, te la uar i tasi, kova toukui ni latu e ka kuru nu mangil tagoan. Elia mangil ni kui kuru gui latu, tara sah, lia lep e nouk a kanen, le na hareng poij e nouk a kanen, be lia te soat e gum pinapo ba masal te nen er, masal tagoan. Eiau a ka kajen kuru te mangil e goan. Ne haso se guan <hesitation> a min mes te-te koroput ria tara kanen. Ele, I roman ien elam e ka me nam a hualu a kui, a kui poos, <hesitation> lam na ngegets se nam u poos tara kui tagoan <noise> a lam na hahareng se nam a kanen tara kui tagoan. <hesitation> Pal a kajen koru te mamangil e goan, lia mangil ni lep e nouk a kanen. Lep e nouk u karahai, lep e nouk u tapiok u koukou, be lia tena hareng poij e nouk, ba masal te nen er, uuh. Na poos has, lam kakat, lam hahahur se nam u poos, kakat se mua lam a kokoen. Iau kuru a ka te mangil ne goan toukui ni latu, toukui ni kui, toukui a raeh, lep e ria kanen. Titi tamulam na tuan ni hoat a no, kova toukui tagoan toukui ni latu. E mamangil kuru e goan, tarasah a masal has tagoan, e kukui si ri latu, ka mer u kui tariru. <hesitation> Eru hovot te hitom or, ka mer u kui tariru,e lep ser a kanen, lia nenen si gui tariru, ru hakat ser elam a kanen, be ru te me lu se ria kanen kui tagoan, uum <noise> kui tamulam. Eiau a ka te mangil kuru ne goan a toukui ni latu. Eiau ku. <noise>